حالياً نقدر نتكلم التونسيا العربيا بطبيعا, والانجليزيا شوي, والفرنسيا زادا, على خاطر نقراوا فيهم اللي إحنا صغار في المدرسا, وفي الليسية, وفي الجامعا, اللغات هاذي معروفا برشا, زاد أنا عندي العربيا الفصحى, نحكي بيها بالجدير, وتويكها قاعد نتعلم في اللغا الألمانيا, ونقرأ فيها بريفي, وزيد نحب نتعلم اللغا الإيطاليا.